உணர்ச்சி இணைப்பு மற்றும் இணைப்பு மற்றொரு நபர், இடம் அல்லது பொருளின் மீது பாசம், பிணைப்பு மற்றும் இணைப்பு ஆகியவற்றின் வலுவான உணர்வு. காதல் உறவுகள் மற்றும் நெருக்கம் காதல் அனுபவம், அதனுடன் வரும் உணர்ச்சி, உடல் மற்றும் உணர்ச்சி நெருக்கம் உட்பட. நிபந்தனையற்ற ஏற்பு மற்றும் ஆதரவு காதல், குடும்பம் அல்லது பிளாட்டோனிக் என எதுவாக இருந்தாலும், அன்பான உறவுகளை வகைப்படுத்தும் அசைக்க முடியாத ஏற்றுக்கொள்ளல், ஆதரவு மற்றும் கவனிப்பு.